Egbɔ, egbɔ beee nyinyia le miagbɔ fiyaaa, egbɔa mi nyinɛ, miɔtɔ miɔ kpoe nyina gbɔ. Egbɔa nele nyia, er nyikɔ le esi miyɔna. Nyea nyea nye ŋtɔ tɔnyea meyɔ nɛ be mama. Mgbe gblɔ be mama pkoa er gboa ƒuna du vana gbɔnye. Yeeee meŋena gbe tso gbeme gbɔva nanɛ ye be ɖuna. Ne meyɔe nenema kpoa, ne gbanyi tɔwo buwo, alo nɔvinye buwo tɔme tsã, ƒuna du kakaa ye be vana gbɔnye, ye nyana be enye nyi <hesitation> ameyi nele ye dzi kpɔm, ameyi neee tɔ ye ye nyia, yenyi nye kpoa me nana nuɖuɖu nɛ. Eye egbɔa, nyikɔ le esi ye miyɔna nɛ vovovovovo. Amowo ɖo wotsã tɔ ɖewo vovovovovo, ne amemɔwo tɔ ku tɔynewo tsã wole dua na mea tsã yɔ yetɔa kpoa eyina amea gbɔ. Ehh miakekema mi ɖo nyikɔ na miaƒe gbɔwo vovovovovo, kpoa tɔnyea meyɔnɛ be mama. <hesitation> Nɔvinye ɖe yɔna ye tɔa be kputu, ne gbe yɔe kpɔa kputu ma dzo yina ɖe nɔvinyea tsã gbɔ ye be nanɛ nuɖuɖu. Kpoa egbɔa megbe nyi ɖe leke anyi ɖo nana nuɖuɖu le kpoa, alã ɖe kpekpe lã ɖe yi gbe nyi lekekea nyi ɖo yɔnɛ nana nuɖuɖu kpoa, edzena si ameyi ne le nyia looo.